An̈atiny herin'andra araiky zen̈y za misy tsisy mandeha tsy mandeha amy hôtely fekiny. Fa an̈atiny herin'andra araiky ndreky zen̈y misy lera mety mandeha in-droe, indraiky. Aviô hôtely ten̈a ny tiako zen̈y, hôtely misy irô boaka anaty ranomasin̈y àby io zen̈y. Koa fa misy raha boaka andranomasin̈y zen̈y efa tiako fo.